أول إذا نبي نعلق لوحة على الحايط نحدد المكان اللي نبيها فيه بعدين لازم نختار المكان المناسب والمنظور له اللي راح ن- نشوف فيه اللوحة، نجيب مسامير أو خطافات أو نحتاج مطرقة نحط علامة على الارتفاع اللي يناسب، بعدين ندق المسمار في الحايط ونعلق اللوحة ونتأكد إنها مستقيمة.